<hesitation> וואס בעט'ס קענען נאך טוהן מיט זייערע פליגלן חוץ פון פליען איז זיי קענען כאפן די עסן די חיות וואס זיי עסן, ס'העלפט זיי זיך האלטן קיל, און <hesitation> אדער נישט צו הייס און נישט צו קאלט, ס'... ווא... <hesitation> היט אפ זייערע אויגן און זיי קענען זיך אויכעט צוקלעבן צו זאכן.